ଆପକା କୁଣେ ସେ ଏପପରୀ ସ୍ଥମ୍ନଧାରୀ ଵିଶରେ <hesitation> ଜନ୍ଦ ଭାଵିପରେ କୀ ଜେ କୀ ଵିପଵଧରେ ପଡିଲାଵଲେ ନାଟଵ କରଯା, ନାଟଵ <hesitation> କରେ। ଯହୀ ଵିଭର ତକୁ କିପରୀ ହଵେ ସୁରଖ୍ଯା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯହୀ ଵିଶରେ ଜନ୍ଦ ଭାଵିପରେ କୀ ଜେ କୀ ଵିପଵଧରେ ପଡିଲାଵଲେ ନାଟଵ କରଯା, ନାଟଵ କରେ।